Ny fomba ifandraisan'ny samy lôko, <hesitation> kaofa- kaofahaiziko ananjy mety fihetsika e- fihetsiky zegny ahafahanjare mifandray hoe mouvement-nan'ny araiky rô karaha hafahafa, tsy fantako edy lokany, tsy tegna managna fahaizana be mikasiky zegny fô amin'ny alalan'ny fehitsiky ny fahafantarako ananjy ahafahanjare mifandray.